फल के स्मूदी बनाए बर पहिले जो फल के स्मूदी बनान है ओके उबाल ल। ओकर बढ़ ओमा फ्लेवर मिला के ओला चीनी डाल के ओला गरम कर हल्का आंच म।